grate este sek gakan kon grate kwsikna to mantek este chakchen to lo buin kon gula este gakan segula dgakan komid <hesitation> masakan mas natural per gratowenrə este por sandire konbuns este rsambulon xkomido parxnab nkə este mas na mante mante chentulo kon billaa laa to komid chaa nill par dawnikpmas ra sabor xteni tersane lo komid techerabuen siknall xni la to sop ni lat to komid to lo buelt lo chonill pal law poke este <hesitation> de deto mans kat gaken estere manteg kesakambio este naꞌ sat asro nof fiad dento la puetia xiedeniate tenina maste le matekche lo komid. <noise>